Birlashgan qirollikning millati judayam har xil va boy. Bu chunki uzun tarix va turli xil madaniyatlardan kelib chiqgan. Bularni tili ingliz tili bo'lib bu dominant til hisoblanadi. Vels, skottish, gaelik va irlandayaliklar ham bu tilda gaplashadi.